ka in ya finu ma yimbi ni yinu badu mwa swedu ti nubu na mekadu ware, finu na sigdu nge ka ng sigge, ni̱ni si ma kunu ka ng kun we fi ma daminu ng twababunite, ma churu ma si nubu we ne lo kudun ti mi̱nu ka ng si ye, kano mi min ng yin ng be finu kama be nagang nge ka mabe kke ka ma be bakku chabtu ge ma bwa cele a fiko ka ng ba sele we fiko na sikadu ware ka ng si yin u ma ba nubu mai̱ bwalu ware ye yinu ka nubu a ku dami a le wu nubu ka nin bwalu ti minage ka nan wule niyu ka ba dami ka dami wu bwila nge a ne ni ka kedu ka swedu ti mi̱nang we dine mwan wubila dama mwan ne na disire nan ti ka wule niye ka yamu sinu ki̱nin si mi bwale yire nang mwa kunnang we li̱mang nga, we li̱ma yire kan mwa kune we lume yire nagangu we lume kano bwale fino nubu ki̱yalu ko fire kwafa yinu kano wusele finu nwure? ka fwami du ka a fwami nge yama si nge wu sale ka a fwa mi nge yinu mwa yun ki̱nu kano mi mi̱n ng be fino ma swedu ng ti mwun ma swedu we nelo ng ti mwan ng ti nubu mun aya mịn chi a be ki̱nin min nan tutu ka ma be ki̱ke mafwa tunu ka ma be bakku chabtuta nge mafwa tunu ka ma be <hesitation> sirange ma si kemi we fiko ma si kemi we fiko ma fwa tuni ka ng ma ng yin nge a ya ma mwe du ma mekatunu ng ti nubu nelomu manu mi bwale a dakan ma ya bwanu a kwamare a dakan mwa yung yi bwane nubu ki̱ ma twabake dine mi̱n nabu buntuke yinu a ma yinge nubu ka mwe du kani̱n yungyu yi yu yin nan yi wo yinge we bi̱ni ka yani madiyinge nubu ka mwedu ka ning yindu ki̱ si to dami ka mi̱n ni wile ka mi̱n ni wubwila ng nubu ka kiyi tunu mi̱n manin ki ti nubu ma swan wu ka ma swedu ware na swe li̱mange ka ni wu wi bwila mwa swantunu ke ka ng swyiko ng ti nibe. nani swedu ni kunkadu ng swedu ng kunkadu ka siye chabtutuye ma chire di kin ng bwale ni cha chabtutu ka ki̱n a siye ng ka a chakke nge kano ko bwale ni chau na madi yiko yinu na mekatunu ng ti nubu we nelo na kanati nelo ng kan ng chi yaning fwa nubu mi̱n ti ning fa ng yin fa rungko a be ti̱ttu we bi̱ndudu mwa mur nubu yiko ka ng mur yiko yinu ma mwedu yinu nanu mwedu niya lonichiu niya lonichiu chi ki̱ be te loni ni̱n swedu ware ni̱n ma ti ti̱kalitu ware ka kum a mange ka ki̱ ki̱latu loko ki̱ni si, chi ma betu ma yikatunu ka ng ma ng yin nge a yung mi̱n we wule chi kudun ti mi̱n yinu wule mi kano kudun ti chi. chi ka yin dami ka suiru ka yindu kanodu niwu ni wile nga ka ni wubwila nga? ka ng ma yinge ka chi swe a riya kaswedu fateyinu nan swe li̱mang ng ti chi nan ni̱ madiyiko yinu ka a lankiswi mi̱n badu ma bemi̱ne lo ma yi ni ni̱ swedu ware mi bwale bwale yama lame lo. ka ng ma nge chi mwa bedu ki̱ni tu ka ma be ki̱nin beyibe ka ma be ki̱nin be shuye ka mwabe diki̱nin be kwandale ye nga bwale chi ma ta a lo ti ng kin tintin ka dayu we nur lallai niwu wile yinu sweggu fishe li̱mang ng ti ni nin ng ti chi ka lindilɪge ka kaddu yinnag namang we tibe nin we tibe nin nan chi a le ka ng ya fiye mwa ba sele we bi̱ne yinu ng ti kalayo ng ti di̱kalanchi ka yamu madi yinge a yun mwan mu yung ti̱ttu deritu a young ka mwa babbu sele wa a bi̱ne wa fwaki̱bi chi mwa bete a youn mun ng ke ni wile ka ng ba sele yinu ng fwa ti chi mwan be mwan ma diye a youn mwin wile ng youn durmunu kono wulko ne mwa medu mwa wulu dine tim gi̱gangu a kab ki̱ni tai ka nan wure niye ki̱ wulfete wule a youn ka mun ng youg durumuni yuni mu ma ti ti̱kanichi a ne ni ka wullune we kanang wule niye beni ka kebu na fwadu dine min ka ma yika minnang ma yimbu ni we fiko. ng ya ng swetu selibu we bi̱nu nang na swetu selibu we bi̱ nung ng yun ng mi̱n ng yin ng mi̱n ng yin ng mi̱n ng yin ng be bakku ng kune a fino, mi̱ma nagang wefi ng do yinu ng be fi mi̱n ng be bakku na ga mam ma yikon ng na swe li̱mang ng ti nubu li̱mang ki̱ri̱m